Ekyibuya ekyaritsuka eriminya omukalhi oyo wukayathahaya, kyikanza iwaminya nganasi erisaba, nganasaba okunyamuhanga, nuku nyamuhanga enabaha emighisa <hesitation> omomaka wenyu owamwamaghendamu amahyaka, ekyindi ewaminya nganasi erikolha, erikolha rika rikayamba lhikaleka <hesitation> imwakulhakulhana, imwakulha kulhana omwamaka wenyu, nekyindi iwaminya nga- nganasi erikania nabandu, aba- abamukerenabu, nuku mwanathoka eribyamwikere nabun <hesitation> nabaneyiba benyu hawuma nabu, ekyindi kyangaleka iwatsuka eriminya omundu oyowukayathahaya, iwaminya nganasi erikolha, erikolha rikalheka imwakulhakulhana, imwahimba esyanyumba, imwasomesya abana, <hesitation> imwathoka erikolha ebindi <hesitation> byomuwasu <hesitation> ebyangabawathikya embere